Ny olo any zany tia miantra olo mamapiatrano olo misy fomba fitsara ndreo zay hoe la eo misy olo antrano ao; antrangotenga ao dafa Andriamanitra zay mipetraky ao?